Amm ee itamino egu, nagainogo ogu, sikuru etamo ekopiro lomioliponguine, egu ee papa mokinasi egu moki nasigere ponporukangui nagaimo sikuru punpunpainagu ee lonloriponguine ee ama morilo tontogogigui. Sinto tee touno melagu an-apakaguine kuanainogirai on-otu go gi gu piro lo sikuru erui. Sikuru eruro piro piro mau lopa tagere oke, ee oke kikoko gere peine, tata piro tuerole, noukerue piro lee egu tee mau mani tokasigai nunnungu. Ekopotaa, lee tee tou apasigai ee loinko kaikaigom ege sikuru ere uru-urumo lee egu tata taa mokinasi. Mokinasi paigu ee moni apogi ekopiro makasiru tegu lopa eko kuu monmoko pagui kapinai oge siku monmokopagui. Apogigu ee ligomma moka omi ana oke tegu ee oke lopa siku okuumonmokopagui eeitae tege ee aike ege ana omi moka monmokopamoi tou ono-onogui lopa nto monmokopu kusiarasi lee tege aposigai ee tee nomoge piro tege maumani. Logulo taa kakareke melagu loguro nagaimo ee itami no noomoge eie tapumm egu lee etano anaa morpio toi togogim. Togogino toi apogim ei te gu ei rimom aike go touno melagu apakui. Kirasi ee sirogo maumani ego makasilu ama ekenua monmokopoipu gu moliro tontogogigui. Moliro togogimoaapogi ei kusiarasi u ei mai oiro into iirau. Siraguogo nomogupagere terumo lopa kuago kotulo piro mau, piro kotulo tee goo loi touno ngukuino piro nguro muluaro kusiarasi mai oiro sinto sisirauguo, lee sirauguama moliro tontogogigui mokinasiogo ama paigu kuiiromungui apogigui ei au tee tei temmo loguro tee lisa itaminogo tata punguine sinto legu tee toi mau moliro kaikaigoi toi aapai eiko auama kinkilogolo. Kilogolomo toi sisirau tata, tata ekopiro ana ito moka tata kaikaigoregui, kaikaigoregu aapuregu aike sinto toutoou apakei ako amm taa logomma tuare monogenke mani porukepio sinto tete loge, kaikai muu turuge teteloge nunnunnu egu loge lee mau toutou runrugiromei egu loge lee toi mau touno runrugiromemm. Lee tee rugiromenno ogo nomoge omoto logomma ogo ite rerumoi tee toi mani tuituine, mani kokuotopegu taa gere oke mani porukegu piro eikogo tei nomoge nagai taa, nagai taa aike noke eke uaregui, taa aike noke ekenuareguine loge touno sinto. Sisilopegu siraulo lo umo legu sinto iko logomma ite touno siropiro lee kuanai nogirai kololopo touno kaikai tepiro, kaikai tete peguine tee mani tuntuguine, tee muturugere tamu opimogo, mureugu tamu opepio tontoge rosiporogu tamu opepio ogo ree mau kaikai tepiro toi sinto silopeine toi apu aike sinto tou silope, touno silaru eeaike into eropaguoi, eropiro toi nomoge mani tuitui. Tenko ogo nomoge logomma loikene mani tuntun. Mau nomoge ligoraito aike mau touno nokaikegere maigou gai taa ako tuare melagu logiro lagu toi ee nko go lomolo mani tuntun. Mani tuntunmo taa ako muu melagu story melagu apakemmo tege tuntun. Liagoraitogo aike mau tounoke maigou pasigai taa nko lo raue tee muu turuge tatapumemguine. muu turuge kaikai tetemumguine, kaikai tetemummo aamungui ee paigomma aike sinto toutou lekuem, ee paigo ma toi tokem, loikenenke, loikenenke toi tokem, loikenenke toutou turuge lenlekuake. Itekene noke ama mummurogai ee paigoma aike nagai no tontokitamo toi lopa tontokiakakai egu toi sinto ogo ege kosi logammo aapan sinto, sinto, sinto nagai toi apan tee mokopemmee, tee makasiru tee tapinoko mokopen ee, ee ouga logaro toi mokopai, touno nokaike, kopiro oke itogo lorugou, <noise> paigomma anakanu garo sinto toi tetepam, ee gee kopiro paigomma anakanu oiro moka aapangu ee aike sinto tou siropem tata touno lugetanno ekopiro tata sinto sisiran tou rugetai paiga loi noga kupetai apam moni mokopere lai au moni tou mokopengu entano toi koloinogim tata ekopiro mainiga tata rugo tai, lugo tai, lugo tai, aapam makasiru sinto tapinoko prukira sinto tapinoko porukira, porukira porukengua minno pa loi opogii ia aike rege sinto kololo.